<hesitation> في ليلة هادئة <hesitation> سمع الموسيقار لحن غريب، يطلع من الغابة قرر يتبع الصوت، إللي يغادي ولجاه <hesitation> شخص يعزف على الآلة الموسيقية جديمة، واللحن كان سحري، وكان كل من يسمعه يحس بالراحة والسعادة، <hesitation> فمشى وقرر إنه يشوف من صاحب هادي <noise> اللحن. <noise>